لو كان بإمكاني التخلص من مشكلة عالمية واحدة، أعتقد أني بأختار القضاء على الفقر. الفقر يؤثر على حياة ملايين الناس حول العالم، ويمنعهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل الأكل والتعليم والرعاية الصحية. القضاء على الفقر بيحسن حياة الناس بشكل كبير، ويخلق فرص جديدة للتنمية والتقدم في المجتمعات.